يعني أنا لا، أحب الرسائل النصية أكثر يعني أحس إن هي أكثر أمن أحب إني على طول text text تجدر تكتب اللي تبيه وقت ما يناسبك ولا تضطر إنك يعني تنتظر أو تقطع كلامك زي المكالمات بعدين في أوجات تكون مشغول أو في مكان ما تقدر تتكلم فيه، الرسايل لهذا الحل السريع. <noise>